Fijirde je mari haaje sembe ha bandu kanjum on tamre je kosde, to goddo fijan tamre dole latta odo mari sembe ha bandu mako ngam ta be do'a mo o nauna.